Inze vumenyo, noo khumenya maisha malai, nii uvemundu, kwanza uveemundu wamanya lisala wamanye nyasaye wowo, usare umanye khuzia muganisa, umanyekhukhonga khu mundu, khukhonyakhu jirani, umanye khumenya vurai navarende, umenye vurai navavende, uveeemundu wakhuzia muganisa, huinjira muvyama via vashere noo vasakhulu khuutangamane na vandu vandi, alafu avee mundu wakhulia anoo mundu wakhuenza mbiri awogwo gavee mulai, uvii vulai ibalance diet uvii vulai shukhuria shukhuora mbiri gwogwo, khu uvuvee khura mulwale, maisha malai no vumenyo vulai, nikhukholakhu ziexercise khumbiri gwogwo ukholakhu ziexercise ujendakhu, khari avuyukhu mpira gani mbiri gwogwo guvee khandi halai, maisha malai nuri mundu wifamilia, umenyo vulai numukhari wowo navana. Uhire vana vovo musukhulu vasombe vulai vanyole zigasi vavee vandu valai khufamilia khandi khusesekali yosi uvee mundu unyala khukhonya vandu nuri hango hoho mundu anyalakhuza amukhonge khu aveemundu ari nigasi yeye yimikhono jeje no nuwandikwi igasi khuri mwalimu uvee mundu ukhola igasi yoyo numwoyo gwasi nibidii unyola zisendi zwozia ukhola maendelea gogo khari niva nikhugulu murimi khugala shosi shuwenya khari mutona mundu wulumenyo vwisi ureemunda unyala khurugula mwana wumundu navulashindu umusominye uremundu wamaana nindionzi ndayanza.